Nosy zen̈y amiko tan̈y araiky miala amy ny <hesitation> miala amy faritry raiky maventy ia! Karàha ohatra hoe nosy Madagasikara, nosy Lonjy karàha in̈y, mala amy faritry raiky zen̈y de mitôkan̈a izy avy eo.